Ley reason why a good to go to school because when you go to school you learn a stop advantage a stop people la taking right over you things la you get ley right to do if you don’t go to school you can’t do it but if you go to school you learn people will na jeh come and take advantage over you and when you go to school you learn you work you get money you live good life and school school very important to learn a very important because when you learn and you get job like some people will come around say we get ley job but ley job a for people la can read and write and if you- if you can’t read and write you will na do la job you will find people la can read and write to do la job so a good to la ley reason why a good to learn a good to go to school because a stop advantage.